Охирин чизе, ки ман хурдам, ош буд. Тарзи тайёр кардани ош. Биринҷро аз си дақиқа пеш дар об тар кунед, пас бо оби тоза шуед. Гӯштро бо намак, зира ва дигар ҳанутҳо дар дег бо равған дар оташи миёна пазед.